Ireto avy ny fitaovana fototra hita amin'ny solosaina de: ny souris izay ahetsika iny sady manondro ny zavatra tiana hotondroana, de <hesitation> faharoa manarak'izay ny clavier izay anoratana ary misy koa ny dique dur.